Si banan moɗi dik ki babaɗi kaba na kwaltan woto banan moɗi me se na balte ɗeno ko banati bano tin som ye mate gyargede anbano su abno an bano su abno bu andi sob dala an sobbobo an sobbei sabeb ka a daidai ki babadim mun a son yamma daman dalan ko koye zuyei kose nak sam ki beni a kwaltan ko wato ka toi sannan ka go riya na woto banakko eni wadatan sosai a iko wato moko riya na mukon ko riya ko ik mara ik mara ko tina to na kottiko sa iko di shelem ka haktu ba a garko ko ti boni ki mor duwaro ki duɗu duwaro a fadi bot tu ban mi to nak i zati kelue na ko inan a kelu ma i nan ton ko hutu na i haa na denzen se ka gaftu billan ko se ka tunga mara o.